Otkatka amo kosa okisaia in atl nikan tonces nikan kinpia se shahuen kuak kiahui mololua in atl in shahuen para in yolkamen atliatihuen pero como nikan amo kinpiaya atl otiaya tlapakatihuen ompa nika tlapakas nika se tlapakaltis nikan shapon otiasakaya in atl huan ompa tlapakaya ashan yikpi atl huan njiki san nipan toma otlapakaya ashan yikinpia se tepostli de tlapaka in zhozhomantin san kintlalilia tlalilia atl in zhozhomantin huan shapon huan yikinpaka in ne nikpia se pero debe okiniatekia in zhozhomantin san nikintekilia atl huan nikinsosua nijki para ko nensiahui por que kienma tekuko se tlapaka.